Di ngaha ma palinga hanu re ma paling caru re oi mangge labo karambapa ni na caru sia re wati pi ncokin di ndawi ra ndawi ica kai na <hesitation> kamori komfo dua kaina tau mina tolu kaine nggahi mo labo karamba ni ncango ncango ncango ncango ncango waursa ra mamin de kalosa bune ndawi oi mangge rau ka ndawisa oi mangge de nggahi mu weha pataha weha sia weha saha tau oi weha mangge <hesitation> tolu mbua rau pici pici pici <hesitation> nggo pici <hesitation> pici campo labo oi nggori ede tau sia saha ede pani ma paling caru pokonya caru tantu sia re kalo ede ra ngaha ku ai to'i ntoi na ra ngaha oi mangge labo karamba ni aka tolo lainara carue au wunga seke pana pana liro re au jam jam sampurdua re unga seke mbolo ninu re ngaha aka sim paling caru poda <hesitation> caru tantu sia re caru pokonya caru tantu ede ku ni karamba labo oi manggek ngara na de iu waupani na caru tantuk sia ka caru ipi de <hesitation> wausra lu'u jam jam mo ica rau re jam dua rau re ao unga seke mbolo ninu aim rai re lainara caru ngaha ede Ngaha wara li ta <hesitation> wara wali ku na campos labo hanu ni na campos lao au walipa campon labo ro'o prongge ro'o prongge laina caru kajabae kajaba tantu tiara lalo na au sih di ngaham kalalai ke pokonya ngaha bo <hesitation> caru pu ngaha ede <hesitation> ica kain ngaha oi mangge dua kain ngaha ro'o prongge tolu kain ngaha kai karamba apa lagi karamba kaka'a karamba mene re ira caru ipie iwa laboe lengar iwae caru ipi sia re